Fagnadiovana taratra rehefa maloto a de malaka rano na ranontsavogna regny de igny de mba sy mainsy malaka epônzy kô anao andeha kosekoseanao ananjy akeo de sasana ataonao ranonsavony ôhatra ranona nickel de igny sasanao aminanjy akeo de kosekosehana môra fa tsy atao mafy be fa raha vao ataonao mafy io de lasa vaky taratra igny de tsy mety fa sy mainsy kosehanao môramôra de kôbanina amy rano madio kô avekeo madio mangilatra hita aby sarinô.